<hesitation> Mizaha galà baka e zen̈y tiatiàko parapôro ny za mizaha si- mizaha sipôro àby io. Za zen̈y koa mizaha galà, aviô i mpihira io haiko ndreky tiako, in̈y ten̈a ny mamparavoravo za.